Chau chaasili kuniro mvere malo maro ni chao cha asili kiamshaka marufo mndenyi eka chao cha chilivikwa mahotova chikwete mfikwa nihurutavo lile manashiko kwazabifu kwavivia moto feife tuvetu tuwezuma fikwa finjijize chiao chinji vutoma sori matuwa hoya yatuma wukolia sori. Chav chinjinji sichi vose mboka za vutwvo mnde na futwekivo mndeni huya navo kwakoro kali kwaveila kwa viavia zilizo fingiri chirika fimetuka mpaka linufo